Soo ko yìwìè dìì miìŋ, taìŋ nɛ maŋ yèwè dìì jɛ̀ì mìŋ yaȧ nɔŋ maŋ yȧȧ maŋ naim nɔŋ tɔ̀ɔ̀tù hnȧŋ jii, mìŋ kuwa wa dȧwim bȧ ȧŋ nyȧauŋ saata ko kianpìi, sèè è naŋ wa nɔŋ hȧì dùùm, wòim naȧŋ nyȧȧŋ wȧȧŋ wo suluɔ̀ ko jèwìi kɛ̀ miȧŋ pɛɛ kȧ woò mìȧŋ wo dafɛ̀ɛ̀ɔ, wȧȧŋ hnȧŋ kȧwì yò, kɛ̀ è dè, è kɔ̀ȧ naȧŋ aŋ bȧ hawȧ maŋ vȧȧyȧ nyiŋ mȧŋ dìí, è kɔ̀ȧ e sìè ko jèènaȧ nyiŋ niìŋ e kùùnò yɛ̀mɛ̀ maŋ lomùŋ nyiŋ mȧŋ sùȧ, è yɛmɛ̀ nɔŋ kpoloo nyùnɔ̀ɔŋ nyɛnɛŋ nɔŋ fɛ̀ɛ̀yɛ̀ è ɓɛìŋ dùȧŋ, e bɔ̀mɔ̀ŋ ko fènòo, so maŋ kpèè miiŋ kinɛiŋ è naŋ yɛi hɔ̀ɛ̀ŋ sùȧ le mìŋ hawà sèè è dèìm jii mìŋ hilȧ, because è nyinìȧŋ wa aŋ bȧ e ɓɛ̀ ȧŋ hawȧ maŋ lomùŋ nyìŋ maŋ dìì e dè è yaȧ gbùwò gbùwò sùȧ è yȧ nyiŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ, jeim dèè lɛ miàŋ nȧŋ yaȧ wa wo suluɔ̀ wò yaȧ ko jèwìi, wuŋ ɓɛɛ zȧ jouŋ dèè lɛ nȧŋ yaȧ wa wo dafɛ̀ɛ̀ɔ wo fè jiwiè, soo dèè miiŋ yawi tìyèe kuwa, sèè wò naim nɔŋ nyȧȧŋ sulu ko jèwìi, miȧŋ pɛɛ mìȧŋ dafɛ̀ɛ̀, è dè, è yaȧ naȧŋ kɔɔyɛ aŋ bȧ hawȧ maŋ lomùŋ nyiŋ mȧŋ dìì yȧwi sia è gbaanȧŋ yɛi maŋ saŋ miiŋ maŋ è yà nyìŋ yɛɛmɛ, è yɛmɛ̀ nyìŋ kpoloo kɛ̀ yèwɛɛ̀ kpùlȧ dȧwiuŋ nɔɔ̀ŋ kɛ̀ è ɓɛìŋ dùȧŋ è kȧ fènòo, kɛ̀ yè ɓɛìŋ kȧ ɓɛ̀ saaàŋ yè kɛɛ̀, è nɔ̀iŋ wa nyinie taìŋ bȧ dùmɔ̀ɔŋ ka pouŋ, e dùȧŋ ngȧȧ e kɛ̀lɛ̀ maŋ gboo wi mȧŋ e ka e hawe, soo è naŋ yɛi nɔ̀ŋ nyinie taìŋ bȧ, yèè zȧmuu zȧ wo kɔmɔŋjɔa wɛɛ̀ wò naȧŋ kùùnò jȧȧ keì lii jii kɛ̀ è kɔ̀ȧ yè yɛmɛ̀ maŋ saaŋ nyiŋ mȧŋ sèè ȧŋ hawȧ dùùm è nɔ̀ŋ nyiìŋ gbɛ̀ɛ̀gbɛ̀ɛ̀ sùȧ, è naŋ wa nɔŋ kɔ̀, kɛ̀ kȧ kòmàŋ e bò doòɔ nyùnɔ̀ɔŋ naŋ wuŋ yilè kɛ̀ɛɛ̀ŋ, kȧ dùȧŋ kȧ yèwȧ kȧ mȧȧŋ ko jèènaȧì, wo dȧwim saàtȧ wuŋ wȧȧŋ sɔɔ̀ wo ka wo yɛ̀mɛ̀ wo nyùnɔ̀ɔŋ wò yaȧ nyinie kɛ̀ɛɛɛ̀ŋ, wo kɔmɔŋjɔaȧ naŋ wa nɔŋ fòlò wòum kùwȧ, wò nauŋ hȧȧ fɛ̀ɛ̀ nyȧȧŋ wo kpȧȧŋ siiŋ, wò yaȧ nɔŋ guliè kȧ dùȧŋ kȧ kȧ gboo mio kȧ ka kȧ hawe, mìŋ hawa mìŋ yaȧ hiile kèle kèle, nìì lɛ naŋ naȧŋ sìè wò naŋ hnè woum dawè wȧȧŋ wèè kiìŋ è naŋ nȧaŋ kɔ̀ dùùm mȧȧŋ wiiŋ ȧŋ naim kùwò ȧŋ yȧìm ɓulie muŋ naŋ dùɔ̀ŋ, mìȧŋ kɛɛ mìŋ naŋ kòmò bò doòɔ mìŋ naum fìyè maŋ kɔmɔŋ mȧȧŋ manȧŋ maaŋ yèwà, weè tiŋ ne maŋ dùɔ̀ŋ maŋ moo jòò.